Mukate aina biriat jira, mukaate ta kaandaat jira iyo ta lofuat jirai, taa dukaa biten, chapaatiinen hinjirti hanjeeraanen hinjirtie, maanyedenii arfeen sun. tunii amineen ishin won ishin gagaratiin, uumam ishian gagarai ak ishin midaasati kabd. gargar